Fanatanjahantena mety eo amin'ny fahefankadiny eo ihany ahakoam'maraina no manao mandeha mandeha tongotra kely na m- mihazakazaka kely am'maraina, isa-maraina. De ao anatin'ny herinandro zay mety intelo isan-kerinandro ahoko no manao fantanjahantena, ankoatr'izay moa mety misy koa ny lalao lalao baolina ohatra de efa tafiditra anatin'ny fanatanjahantena ohatra.